Waawude sawrude ñaw fuf ɗun ɓuranikan sabi hakkillaaji yimɓe ɓee a waawanaa ɗi. Nafa fuu duu walaa e majii illa e sawrude ñawuuji ɗii. <hesitation> Ñawuuji, hannde hannde ñawuuji ana heewi nooneeji. Mo cawruɗaa fu <hesitation> ɓeydoto weltaade.